संसारमे तमान <noise> नामके रुख्खा हैं। ओईन मह्ती कुछ नाम मोर् जानल यी प्रकार हैं। आमके रुख्खा, कटहर, सिम्रा, सिसई, सर्री, पिपरा, लिप्टिस्, पाप्लर, गुल्डमोहर, बिंही, लिची, अनार, हर्दा, उस्तिही कर्के मोहराइन्, कुरैला, नीम, देबदार, असैना आदि इत्यादी हैं।